Addariqal bafuk le ha lel nadum al barid hanal intanet al bigdar bi rassil be ha rassaʼil da, hubas basʼala auwalan inda raqaman hanil telefon finshan laguda min bisalʼum raqaman telefon wa basʼala mina sum albi raqaman sirri alla kan mata hadi bigdar bifuk be warraqaman ilga raqaman ma binsa wa ma minne kula bigdar bistaʼamala bifuk le ha.